Raha ten̈a mampiavaka toetrandra a Kanadà ndreky, a Kanadà zen̈y koa fa lera asara, mahery oe. Koa fa lera ririn̈iny ndreky, tsara oe zen̈y toetrandra. Aviô aminjay tamperatirandrô zen̈y miôvaôva arakaraka faritry misy an̈ao fa amin'ny ankapobeny ndreky zen̈y koa fa lera asara manintsy ndreky misy lanezy bòka iô aminjay zen̈y ankoatrany zen̈y aminjay aviô tsara toetrandra amizay zen̈y, milamindamin̈y.